Mishi për hamburgerët pripararet duke e macinartur mishin e viçit. Pasi të jetë macinartur, mishi formohet në disqe dhe shpesh erëzohet me kripë dhe piper. Dopu, ai mund të piquet në grilj ose në tigan derisa të arrihet gatimi i duhur.